Halaw a nzi munga zha tuwisa mai pats ma nga pizha temi nga tsa’a, a ngade kusiri a nga pira teppa man kwasak kusiri sa ammba ten di temal sosai tendi tema vava ai pats, pats ngidakukke a azhe putsa ai tswa tem tuwiya sata ai tewa pats sibda aidou vid islimbada nga gaka salla sldimsa kata a nga shka te salla ata tsukad <hesitation> anvvra a idirs devid a nga hawhi igeda de ide penva nga bizawda gidzaviya rabi a nga shlomka a sldasldur a nga penva t’ppa, tippa nga ndika a man sldashursa kat klang ate barkad gwabadari ate barkadda a nga haw a nga hakada d’bba kwasak insa hinga kwasak man nga haw to dela ing bab man ya dan tamsa a zha a pirai ten ta kwasaksa klang a nga tsa a babira a nga hinga vina ambil nga wudum ngida patsa ta sldor slduma sibbida a lada. Litina, a talaka a skwisa a vidsa a ndivna kwalaingi nga man nga deba nga slda tsda hida a kwasak kata nga sirab a nga sldatsda hid kata a nga hinga yau kaga tama ninga kam skwi in nzala’a a mba ama mutsira a zhiba a hiya vinbi a ngasa ngwats tamsa kata ndi in ngi dakekka a husha hush tubuh kata in shknga wi a ngasa shika dibba jas a nga hil tamsa a nga de pats ma kwasak a mba tijas ba nga da nga pir temsa ta kwasak mana farin gada sa nang man kwasak jos a aza mba ngabi nga shka yola a nga fira t’ppa kwasak kata a nga ndi kwasak t’yola t’yola nga zha ngwad gida tsivida kamerun ba nga de kwasak duwula a nga temse ai a tanta sata in mbidkai skwi inta sata klang nga zibba wunbi nga zibba wunbi nga sada ganga ari a matsika ya anga de vin ate sun nga wudai kwasak waiya saba tasa hala manga ta ndar dawsa kilang nga nza katkata. Nga ngats in pizha dibgi pirtsa rata dai nga giya’a ar wabi.

Asar te ngasa dawu sata nga fi giɓe avuna azèay pats man nga pira teme nga che koè sa anga cha da sum kaɓ dawu avuna, de man ngada simkaɓ tasa staɓ chew kaèi, nga da sumkaɓ sa buh kula kula giɓe skwa. angasa apata ahuda angozhi, nga man tsir teme nshke auda, nga de makrfi angaɓa sumkad tsir teme tepa, nga de mundu anga sumkada tsir tem tepa, hekara taa nga de nda koza, <hesitation> anga de nda kuyape anda banki.